Nidighi kha kyerenoh kuma nimengi paro mungho <hesitation> paro woh khu menji khu-khu gheng poro woh khuri yi-poro, yi poro fa wala ku poro gomnati, ko poro kasuwa, ko poro sittau, paro kei poro domin ɓou khu you poro kei khara weh woh khara khii khan weh woh khara angyi kurbe <hesitation> ɓalloni siɓɓa gho tu khu kokkho woh wah kokkho poro kei weh nidita tebgho <hesitation> neh ni kyeregho ni diya munghe paro tipidi gheng poro ga wala ɓou miya ghenyi poro ɓou khu wah paro kei dole neh khu dii na khu khaii khu khabi ya ɓangho ton malla’m manni khara weh who tiyi ankyeghe milang manni khara weh woh ti anega gho toh boh woh ɓou-ɓou-ɓou tiga talla koi weh nidiya tebgho woh wannan negho sai khu. Kheb khira pellou sai khu mun dimma ti <hesitation> dimma noh tipigho weh khu munyenoh wallahi ya ɓongnoh yow tomon kha tei Amma nidiya dimegho ɓou khu podou kokkho ni weh monni weh kobi kei bo ti-ɓou tu kokkho-kokkho poro gomnati weh munkyegho ɓou khu wawo poro gomnati dole ne kha dii na kha hakuri don milang manni ɓou khu worrou manni manni ti khebgho manni atiyi khebghom manni tayi-tayi-tayi-tayi den tela poh pon woh khu wawo khere tah gab kokkho who khre ta yi ta khaye gho amma bai khu ga nou tak kheb khugho weh miya kirre a’menji toh ɓou khu yum kha yum domin ɓou khu youw ti dakklani ya bong-ya bong miya kirre munɓudde kirre woh khu dii tiya poro ti-ti pini ti dakkleni ya ɓongni kerre tah gah kokkho who khere tah yow tah kaiye gho ti pidi porou tunda saboda haka nidiya mungho paro ɓou khu dii na khu khebi ya bongho ko-o kidam paro woh tah tebani kha yagan tah khu yi biyaya tah kkha tei ɓou khere mungho kidam poro tei woh khara worou tah bou khu yu da khu kheb poro kirre ya bong monni-khuyi poro kirrei ya ɓong monni-khuyi poro kirrei ya ɓong monni, don bou khu you poro kirrei khaya ɓong monni ti karrei ti kerrei ti ji tomon khapakha-poro keki woh chu yow amma ɓou kha kheb poro khirem khira monnim, kha khabani khira, pellou-pellou’m khu ƌayayii dukkle kha tei Miya min ɓuƌƌei kirrei bou kirrei-ɓou kirrei-ɓou kinai, ga noh cewa pora kha menji pari yi poro’m kerre tah gabi kokkho who kerrei tah yi tah kaiyegho tipiƌi porou so, ghang kokkho gheng kokkho woh khura yi woh khara mun-mun-mun buddei tu mun ɓud-ti mun ɓuddil na kirrei gheng kokkho weh khara dii na angyi mauni paro weh tari talla’m ghe kokkho woh khara yi ƌiina ku gabcewa kullum khu diya bli paro woh min buƌƌei kirrei tebpou don bou khu big paro mun ɓudde kirrei woh tebpou fa khara ji-kharaji-kharaji tomongho kerrei kullum kerei diya ɓou kerrei ta menji la’u woh kerrei ti surri tah kerrei ti yeregho amma bou kha bi paro min ɓuddina’n kei-mun buddina khirei kei kullum khu ƌiya dakkleni ɓongni ko woni kpala ya pidi khu ƌakkle nin ya bongoi, kerrei a’ri taɓi mo meni kha khe domin kullum khu du ya dakkleni ya ɓongni amma ba khu ƌiya khu ƌayi ɓagri poro gho khu diya gab paro kerrei ta tebgho kha menani bou khu kirou khu bii yanda woh kerrei tebge gho wallahi khara-khara <hesitation> kirrei ti ji ji tomon kha weh khara yuwani woh ti wattu mah kerrei a’ri men woh ti woka wohbti nabgho mah domin duk paro weh wanna tu khugho kerrei ta khaii paro woh wanna tah khugo woh kyaɓa ko a'kyaba’m ma kerrei tah-kerrei tah khaii ellenchui khu yijeni paro who ɓang nida tebgho Kei khu kererro ɓou ni poro khu wawo poro kasuwa ko ni kasuwa woh khe pilgi khu pilun-khu pilun khu kheb khugb tipidi kasuwa kirei khara khii, tipidi kasuwa kirrei khara weh kurbe woh khara anyi kurbe balla ni siɓɓagho ti pidi kasuwa kerrei khara weh <hesitation> ti-ti-ti-ti-ti tah pitinegho lenya ta penya ta pengho konong ta pengho don who khu pilghi kha tei kullum lenya tu watu khugho din mikke wanna pigho a'ƌakkli ya ɓong gho’m bou mikke wanna pigho yi dukkie kha tsun miya who menji pano who kerrei menji ɓou nin kurbero khu pillen ba’a kurbe <hesitation> wane wikke a fori wikkei a’dii yi kikkei sadi khun munzun amma kha-kha khe kudogho’m a’kher kudoghoo kha lenya’m don khu mengi bou leng wattu pigho, khu menji ɓou lenya wattu pili tadigho kha menji ɓou khu pilla khu pillun amma mah kullum kha dig kheri kuƌogho kha lenga khajiji nek kha lenya’m nunoh cewa khe ƌiya khe zun angyi miya woh ti weh ti weha watu pigho kha tomon ya ɓongzun domin kafin kerrei wattu kaii miya kei gashi kerrei aryiji dela kha-kha-khe linya’m ɓou ni wanna kei kerrei nim nir-na peni woh korre nira wattu yu wanim. Watakila ni weh ni kha manni paro ko kuma wata kila khere dakkle noh ya ɓongnoh toh kullum nidiya mungho shawra tipidi pi-pi pidi kha pidi woh khu digi toh khu pilli wato khe pilgi kha tei kullum khe dii na yun khun yi dukkle ka siɓɓa mah khare yi ƌukkle ka lenya mah khar yi dukkle kha konong kirrei wanna-wanna pigho weh kerra ɓou kham-kham ɓou angyi <hesitation> wikkei kpaddou worri pidi manni khu wori pillu’n amma a’dakkli-a dakklezun a’dakkli ya ɓongzun a'dakdli ya ɓongzun’m nipidi woh kha diya weh gheng wikina, woh khara khii pidi woh khra gheng wikina khu angye kurbe <hesitation> balloni sibbagho pidi woh kha gheng wikina kha a’nkho kurbe asi biti ni sibbagho ni pidi woh khara gheng khun angyi bukaya gho toh idan ɓou-ɓou diwo kikkrei minen piƌi woh khaar gheng woh khara angyi bukata dole khu kheb-kheb pidi khira pellou ayiayiji dukkle kha tei, kha yi dukkle kha tei kheb khira pellou-pellou domin khu wah woh khra khii-khra weh woh khra bigi angyi bukata gho woh-woh nida tebgho ti panni kei ɓou panni sittau ɓou khu taƌƌau sittau miniy porogho woh khu menji kheb sittau kei khira pellou pellou a’yi’n dughum Ɓou khurri khu illina khu worri khum yu kula kha khurri gho pidi woh yow wala na’am pidi woh a’yi wala’m mun-mun-mun tomon ya ɓong ti-titi-ti yamba teb ti yamba khere kha godou kha we khere munyegho ɓou khu goƌou bomi kha yokkol weh khere mu nyegho ƌoi kem ti mungho pidin buddei toh amma weh monni dole khu li kula ti khuri bou ni sittau-sittau ɓou khu lou sittau ni porogho khun khuli kha sittaugi ɓou khu khuli kha khuri gho woh khu da surrani ko kiƌam nii ko khu dila sur kyau kuli ka tei ko khu da chur-sur kyokhuri kulkaki ko khara <hesitation> sur gashu kulkatei ɓou khar kaƌa sur modƌo kulkatei ɓou khudi an suri-khuƌi a’n suri <hesitation> mbai kulkatei ko khudicha-khu di kha sur <hesitation> sanne kulkatei bou nin khuri kyokhuri-dom mah kulka tei wikei pɛɛp wikkei ta mungho kurbe weh kuru weh kkur-kburu angyi kurbe <hesitation> ɓallani sibbagho tu mungho kurbe woh khara angyi kurbe-kurbe gong gho ɓou siɓɓagho bou mikkei a’nab tomon zurim khara taƌƌu kho woro’n khu woro’n pidii-pidii <hesitation> ya waga ɓou khu ya ti ya waya mikke tah mungho mike tah mungho <hesitation> dan khun munin ti siɓbagho bou mikkei munyegho wisge, tiya wuya mikke ti kheb kurbe ti khragho angyi kokkho kurbe kokkho kurbe mine’m khe taddi wikkei woh khu wawo ti khuri khu worri pillon kha tei tad-taƌƌi kurbei khu worri angyi wisger nin siɓɓagho toh nidiya mun gho shawara cewa ɓuu khu kheb poro kei gabaki daya khu kheb poh poro-poro khira pellou-pellou don ɓou khu khebpo poro kei ko ni poro’n gomnati, ko nin poro kasuwa ko nin poro sittau miya menji ɓou khe li kula ti kui khayi wasa ka tei, a’yi ƌukkle ka tei bou khu yow dukkle kha tei toh khera yi wel dakkulou ti khira gho-weh dakkubu ti khira gho kari worri tong angyi pidi khari worri’m diya mungho <hesitation> mungho paro kheb oro mikkei wala poro weh yamba munyegho ko-o-wani poro weh yamba munyesho kheb khira pelou-pelou Ɓou yamba munyesho sittau kheb khira pelou-pelou, ɓou yamba mungegho bou yii <hesitation> kasuwa kheb khira pelou-pelou ɓou yamba munyegho poro gomnati kheb khria pelou-pelou don bou khu khebpo khira pelou-pelou yamba penou ya ɓou khu khebpo khira pelou-pelou yamba penou ya ɓongho yamba a’ti wassegho’m so, nidiya mungho a’maseyi tu-kei khu kerenoh ni diya tebgho kei khu kerenoh nidiya tebgho paro woh nitebpegho kei yakamata <hesitation> kha a’bi ya khumogho kumu khu kirou a’bi ya-ya ɓongho kha tukkou paro kei ti ya ɓongho ti-ti temi kesho ƌoi ƌoi ti temin kegho so, nidiya tebgho kheb paro kei wala, paro ɓou ni sittau-sittau ɓou ni <hesitation> pilu weh khu pilon-khu pilu kheb poh pelou, poron gomnatima kheb khura pelou-pelou ti yi gho temako kei minei <hesitation> paro woh nimisi tebgho tebgho tah khu kheb khu khira sit nida dimmegho nida dommegho-nidiya dimmegho-nidiya dimgho kheb paroki khi-khira pelou-pelou kheb khiragho paro kei khira pelbu woh ni yebpegho don allah kheb khun yuu pu kha tei bou khu you poro kha tei. Khara gab alheriro ɓoh kayi foro kha tem fa kari gab alheriron soh. kowani irin foro kpoku waw keb khira belau-belan. keb khiri pelau-pelau- kuma munyabongho khara porole niriyi yabong monni boh hauyo poro khe yabong monni khire e-e e mun gbude- yamba atu wahsegon, yambati, yambati abgo kokko khara khobo khikere wohku mengi yambati mungoh domin yamba peno yabongho khudiya yi poro khuchiya yi poroz eh. paro weh niɓita tebgoi nhiyiwehgho paro dagham amma nimengi boh kwuh abya kumoyo khu khirina miya ab yabongho tokhu parokhei weh ni teppego kpoku biyo parokhei weh ni teppegofa walahi ninkhe weh khara nabtommoni Amma bou kha bi paro kei weh ni tebpaghe khari nab tomon ko-o-ko-o poro kidam kirei bou yamba munyegho kheb khira pellou-pellou munya ɓongho, mun ɓangho khu yu paro, khara weh woh yamba ti yigti yamba ti-ti-ti-ti anye gho ya ɓongho woh khu menji yamba tu mungho amma fa nidiya munghe mungho ni diga mungho paro ɓou kha khirum kirei wehgho bou khu khirou wehgho, ɓou khu yow poro kha tei ma wehgo weh nidigi kha tei niyi paro yigho paro kei ni paro weh nigi kha tei